La mimetizzazioni è tipica di li camaleonti. St'armali hannu na peddi speciali ca permetti a iddi di pigghiari lu stissu culuri di la superfici unni iddi si pòsanu. Chissu permetti a li camaleonti di nun èssiri visti e pi tali motivu si ponnu avvicinari a li predi prima di pigghialli o di nun èssiri visti e perciò protiggìrisi da àutri armali ca li vulìssiru ncagghiari. Pi putiri canciari culuri, li camaleonti ci mèttinu ntra li cincu e deci secunni.